Xët's mëd jadun kë bujë jet'sëp wat's, kallaratëp këxë bi'i kë jodotyë botëp jadun këx, nëkxë këbuj kë jech kap mich kë tëk ti'i mëdëkëp tumbë, wat's dun këbuj kë jet'sëp koom kayanëp pues wat's kë bujë kë jet'sëp.